<hesitation> chi rac'àh tïé xií napa <hesitation> pur <hesitation> gap'áh tyiem chi ichaxia, queity-queity di ichadiani lará zá zapa rniraba gic'za cualquier chi rchiazdizucu, nap'ën pur, napá por icá, ah guna náh <hesitation> este izietyia náh techi ichiazia loóh yúh gula icá tïé panìt' gula tïé chi cun par' queityza ichiadiani loóh bî, tïé puz ziení rdiedy xií, xií nah maru, <hesitation> laní rdiedyni nic'lá ziëty zoobu loóh tïé cwe zoóh chi la zoóh re ichiazdiz, chi al de ni nuni loóh bî re, laní ryië'chni cualquier diz buny, cualquier diz ni ziëdy laigí, nini núuh riez gac'ni xií <hesitation> pero chi ba mnaz-ba mnaz xií naré áh, niruna rcwueza ichiazia tïé bzhí chì chi gatyiezya chi gun'zaca tïé izalda zení cun lim ghí chi cun dogíh <hesitation> este mezcaly gula tequil, cualquier ztìë ni na, ni núh za alcohól loóni techi ig'uchani cun dooh zyïëd cun dooh, chi-chi iquinyani ra gueél ba blez zaní con tïé virus ni run xií re danënú.